דורכן וואך קען איך עסן אסאך מאל א מיל- איין מילגרוים אדער א גרעיפפרוכט און כ'האב זייער ליב <hesitation> אוגערקעס און טאמאטעס באט כ'עס עס נישט יעדע וואך. סאו ס'קען זיין דורך די וואך עס איך אפשר פינף <hesitation> אי- <hesitation> פרוכטן אדער וועדשטעבלס.